Oravaq kogosõq sügüside hindä pessä <hesitation> häste pall'o erinevit söögiasjo. Näütüses kukuq ja pähkmäq, midä nä sis talv läbi sööväq.